पोलैंड के इतिहास सल्लाओ जाती से शुरू होथे। शन नौ सौ छियासठ म पोलैंड म ईसाई धर्म फैले रहिस। पोलैंड म रोमन कैथोलिक मन के ज्यादा आबादी हवे, जो अपन धर्म के बहुत मानथे।